برأيي اذا كان الحيوان ما يتأذى عادي يستخدمونو للترفيه مثلا ويحد يلعب مع بزوني او شي عادي بس اذا كان الحيوان عيتاذى وعينسجن وعيتعذب لا برايي هذا الشي غلط وما لازم يصيغ واخلاقيا ما يجوز لان هما كائنات حية هما ما العاب حتى نلعب بيها